אַה, כְּנְצַנּ קַיִן פַרַק בֵּינְהוּם, בְּנְסְבַּא לִיָא הַתִּקָּה מְבֻנִיָּה עַל הַתַּגְּרִיבָה וְהַבֻּרְהָאן, יַעְנִי כִּנְתַאִק בְּשִי וַחְד וְלָא בְּשִי חַאצּ' עַלַּאש עַנְדִי תַּגְּרִיבוֹת סַבְּקָה עִמּוּ, כִּתְדַל עַל אִנָּהּ מְמוּתוּקָּה, וְאִמָּא הָאִימָּאן כִּיּוּן אַעְמַק שְׁוַיָּה, וְכִיַּקְדַּר יִקוּן בְּלַא בֻּרְהָאן מֻדִיָּה וָדָח, כִּיַּעְתַמֵּד עַל הַקְּנַעַה הַפְנִימִיָּה וְאוֹ הַרוּחָנִיָּה, יַעְנִי הָאִימָּאן כִּיַּקְדַּר יַעְבְּרוּ אֶת הַלּוֹגִיקָה, וְהַתִּקָּה לֹא.